Omwana balina okumuwa emere elimu vitaminiz nga odoodo ebidoodo ebyo omwaana nomuwaku emikyungwa egurwiniz einoeino niyo egibaamu evitaminiz kale emere gyalya kitaka nga elimu evitaminiz

Balina okuwa abaana ebyetaga ebisaniwa nga ebitabo, uniform na okusasula school fees mukiseera ate nga ekitundu balina okuwona nti abana aba neyibba nga basigaire balina okkuwona nti

Owantu owabawo emere balino okuwona nti balina okutekatu ekofulu na emere balina okujigisa owantu ebintu ebibbamu epoyison obitasobola okukolaki okuba okutukawo nga amakebe agabamu ago ne obulezi egebafuwiire emere bona balina okuba ne sitowa ejebagisamu

Amasomero angandi gamba aba abaana abava omumaka amaavu, nga babawa esiponsa buti nga omwana oyo abeire abitire okusa bamuwa esiponsa nasomera obwereere okusinga okutola sukulu fiizi.

Abaana tuyina okuwanika abaana bonabona nebaba kuisomero ate tuyina okutiyamanga eigulo netutyama nga amaka ki ekiyetagisibwa omubaana omubaana okwaba okusoma

Abakali na'bawala ba bafuna obuvunanyizibwa okubintu ebikwata oku byamaka era nobuvunanyizibwa abawala okusoma aa abasinga balimbiwa limbiwa nabaisuka nebabatwala ati bufuumbo owebatuka eyo nga batandika okubawonyabonya

Omuntu oyo ayonda ate aba mugondi omubiri aba mugondi aba abulamu amaani amaiso gaba meeru

Era amaka galimu abantu abasomere bauku nesente, obusente obuwo bubayamba ogula ebintu omafactori ekiwa enkulakulana eyabizinesi ate abantu nga abo basobola Bina okwugulao bizinesi gaibwe

Abantu akakowolo ako bakafuna abantu abnywa amalwa, bagaita ebiseke ebibakozesia kale balina kunotinga kitaka okweewala bulimintu nga abo abanywa amalwa buli muntu alina ok'kozesa ekiseke kye baleke okukolaki ss kuwa okugaba akal endwa endwaire ejj.

Twamba bamba abantu abo okubona nti bona balina okwaaba kwisomero nokufuna ebintu ebiyambiya ebitakiwa kwisomero okufuna nga ebiyamba nga ebitabo ebyo tulina okuwona tuti aba aba fena tulina okuba example yabantu aba kolaki nga tullaga empisa ensa nga ife abantu otwasomere bona bakole ki bachabiraku

Mponanti omukali oyo ndina okumutwala mwidwaliro nafuna enjanjabi ya abazungu ejebeta nti antinental ndino okuwona nti akasente kalina okuba okumpi kuba owee owee ekida no owekimutamira alina okwaba mwidwaliro ate ndina okuwona inti imugulira ebintu bye mwidwaliro byebataka

Omuntu nga asomele asobola okufuna obulamu we okuchukakumu nadala nga afunile omulimo asobola okuba asobola okugula ebintu byeyetaaga omubulamu bwe okukolera ekitundu ebintu byeyetaaga ebireta enkulakulana omukitundu okusinga omuntu eteyasomele ku

Nze enima enyaya nomuyemba, nomuwogo ne emboli biyenima luwo kufunaku akasente, omuyemba ne bijo ibiyo binyamba ku kuliya

Oba osomere osobola okumanya, engeri yokukuma ebyo'mumawanga go, nga abakali balina okuba nomusaiza moiza so omukali olina okubanga owa omusaiza ekitibwa nomanya nti niye mokulu omumaka ate omusaiza yena alina okumutwala kumukuma kusa namuwa yena eidembe rye.

Nga bunile ebilowozoo ebingi ekyokola olina kwaba nabakwagwabo notyama nabo omukunyumya oba nobonaku omupila nobaaku nabantu nikyo ekintu ekikulu tekitaka notyama wenkani

Nze insinga kutaka bwita na ngege nibwo bwe singa okutaka

Yeah kyangu ino okuba amabisines esawa jino mukitundu kyange matono ino kale omuntu owaiza na ebisinesi ye chimubeera kyangu okufuna abakasitomas enyumba jona jiriyo era esenta yoga ekali ekulankulana etaka abantu okwiza okukolamu ebisinesi

Okusoma kule kwambire ino kuba abantu abasomere balina ebintu ebyo'mugaso mukitundu nga abantu baiza nebasimba emisale kale emisale ejo jamba ino abantu ne jireta amaizi abandi batera okwiiza nebalima amangira ago kale nekyamba ino mukitundu

Nina okulambala mubutimba bwensiri busobola okutwamba okwewala obulamu bwaisu erio omusuja oguletewa ne ensiri

Owemba nsoma mba imaite ebyettaago amaka ekigattaka ate nsobola okumanya nti ingeri kyi ejensobola okufuna esente nifuna ebyetago ebye amaka ejigataka era nebifuna nti bifunire era mbiretere mumamaka abaana no'mukali baba no'bulamu obunyumisya

Nkaali okufunaku omugisa gwokwaabaku munsi eyoweeru, nzekasokede nzaaliwa, nebeera mu Uganda mwenemunu tinfulumangaku munsi egyoweeru

Olyesabiti ingaba kwabaku omukanisa owenava omukanisa ingizeku injabeku omkibiina owenava omukibiina imaalilye olunaku nga inbwoineku omupira ejabazungu jebatera okuzanyaniwo owemalilya olunaku o'lwe'ssabitti

Balina okulia emere elimu proteins nyingi nga engege, enyama na dodo kibayamba ino kuba bawa okuba namata amangi mumabere gaiwe

Amaizi ago gaba no obuwuka era obuwuka obwo owonya amaizi ago owebuyingira mumubiri buso basobola okuwa endwala nga okwidukana kale nekibanga tekisa omuntu okunya amaizi ama agatali amajanjabye wade nga gawoneka mayonjo

Owoba osomere wena oba namani agemerera mu bukulembeze olwokiuba abantu bamaite bati newebakulonda osobola okubemmerera oba nebilowozo ebisobola okubamba nga ekitundu kale nicho omugaso gwo kusoma gukkuwa obuvu obuzu obuzunanizibwa obwo okwemerera wena nebakulonda nga omukulembe

Eeye enjikumira mubanka okuba owandi nakasaala omusaala owegwiiza gufulumira mubanka kale indina okujikumira mubanka.

Amaka gange tigaganyirwangaku eprograamu ejegavument ejizawo era iffe wanu batubatulondamu mbu tuli Bakenye, kale eprograamu ejisa yoyona Bateeso nibo bajitwaala, iffe Abakenye batuleka kumbali.